Iyaa moshikoto momwene iikulya yoyene aantu moshikoto iikulya ohaa longo momapya. momagumbo aakulupe ohaa vulu longitha owala. omukulupe eli owala megumbo naatekulu ye. maara ashike oshimaliwa shi ha longitha. oha longitha owala oku landa okashako oka ten k- oka. oo kilograma omulongo. dhokandombo. no- nomagadhi owala goku lya nando oolitre dhili ntano. Yo iinima mbyono ngele andola otandi yi yalula lela. iyaa nokapateke ko- koohi. oyo ashike unene iinima hayi landwa ando ngaashi ke- megumbo lyomukulupe eli mo andola naatekuli yeli nando oyeli yaali. Yo nee iinima mbyono ngele andola otandi yi tengenekele pashimaliwa shi ta vulu oku longitha momwedhi. mutu omathele ashike geli gahamano nenge gaheyali. omwedhi ngawo ogwa pwa ko. lyo epangelo tali tali ya ishewe li- tali topola ishewe ondjilakati. ohali eako noshikukuta. Oshikukuta ohashi ya nee niinima ayihe. nondooha yohi. omagadhi Nosopa yoyene yilipo yuunyama ngeyi. osopa yoyene yuunyama ndjo. iya. Onkene ondi wete kutya ngaashi momagumbo aaye aakulupe ngele okuli mo naatekulu yeli nenge yatatu oha vulu ngaa oku longitha nando omathele gahamano. Iyaa po- pamuthika gwandoolopa nee ai mpono lela mondoolopa ya omuthiya inandi ine kalamo lela. maara ondi wete ngee kutya nayo ohayeya ngaa ohaa longitha ngaa oshimaliwa ngaa ooshihwepo. Shaashi nando okuli mondoolopa. okuna egumbo lye lyo- lyokomukunda. Haku zi ngaa oolata ndatu. onkene shampa kwazi oolata ndatu ngawo iha landa we uusila kehes esiku ngawo. uusila mbono oha la- oha- oha ka tsitha owala iilya. ngawo natango oshimaliwa oshaya ngaa pevi. Onkene ondi wete kutya oha- nayo ohaa longitha ngaa ngiika omayovi ngaa gatatu. ngawo owa kwatelamo nee nomeya nolusheno lwe ngawo. O nored noku namwater hwi. Iyaa osho ngaa ndi wete shili lwaampo